Iya jadi torang tadi pagi ni makang itu pisang pore jadi proses pembuatan <hesitation> pisang pore itu itu dari ini dari buah kelapa jadi <hesitation> buah kelapa itu diambil dia punya daging didalam trus <hesitation> dicampur dengan air sdikit diambil dia punya santang baru ditaruh di <hesitation> pisang yang pisang itu sudah ada didalam balangan-balangan setelah itu dimasak nah itu biasanya pore itu torang pe makanan hari hari di-disana <hesitation> tapi kemudian ketika torang so mulai keluar dari daerah so merantau itu torang pe kebiasaan makang pisang pore hampir so tarada itu lebih makan yang makanan makanan yang memang sudah siap saji so gampang yang torang dapat begitu dan misalnya pagi itu torang kebiasaan karena saking kebiasaan makang pisang santang kemudian torang makang makanan makanan yang itu kaya torang rasa bagimana bagitu kaya beda trus torang rasa capat lapar beda dengan <hesitation> sebelum yang misalnya pisang santang yah jadi kemarin itu kita <hesitation> makang itu pisang pore. Nah trus <hesitation> tadi pagi juga sama <hesitation> masih makan pisang pore dan pisang pore itu <hesitation> menu di tiap-tiap pagi ah trus dia pe cara pembuatan pisang pore itu-itu dia pe bahan itu <hesitation> pisang trus dari buah kalapa ah buah kalapa ini torang cukur-cukur pake kukurang baru ambel-ambel air ambel dia pe santang nah santang itu baru yang pisang so ada didalam balanga itu kemudian tong taruh santang nah so taruh santang itu baru dimasak nah <hesitation> itu <hesitation> proses pembuatan pisang-pisang pore yang biasa stiap hari torang biasa <hesitation> makang khusus di makanan di pagi hari nah kalu untuk tong makang siang itu-itu biasa se apa adanya yah kalau biasanya yah paling batatas kalaupun ada baras berarti yah <hesitation> masak bras-masak nasi tapi kebanyakan sih ya torang <hesitation> makang hanya batatas kalu bukang batatas paling ini <hesitation> nah selain batatas itu nah itu kasbi yang bagi torang itu kalu kasbi deng. Nah itu makanang makanang yang biasa torang makang di pagi siang malam nah ketika torang mulai merantau <hesitation> keluar dari daerah kaya dia pe menu menu makanang itu so mulai beda yang dimana tong tara pernah lia tara pernah orang jual misalnya kalu disana bilang itu bentolan bentolan itu yang biasa di bakso yang dong it-taruh yang bentuk bulat bulat kaya telur itu nah itu kan disana itu tara-tara pernah kalu di-di kampung bahkan tong tara pernah lia nanti kaluar dari daerah baru torang lia itu bentolan nah jadi lucunya itu <hesitation> karena bolom pernah makang jadi kaya pas makang itu rasa bagimana bagitu kaya aneh rasa mau-mau muntah bagitu nah tapi perlahan lahan mulai tabiasa makang yah-yah so jadi salah satu menu juga kesukaan waktu dirantau misalnya kalau mo makang siang begitu so ada so cok nasi di so cok nasi kalu biasanya di kampung itu yah masak paling di balanga di api tapi kemudian so merantau yah so pake reskuker so mulai cok cok nasi kalu tarada misalnya uang pas pasan yah palingan kalu bukan bali bentolan harga lima ribu itu untuk dia pe-dia pe siode torang bilang itu pake itu bentolan nah awal awalnya memang torang rasa bagimana bagitu untuk makang bentolan ini tapi kan memang kondisi yang memaksakan tong harus makang bentolan jadi tong makang.

Dan sampe skarang yah so <hesitation> terbiasa makang bentolan nah selain bentolan itu yah paling tahu isi tahu isi yang sering <hesitation> mas mas dong-dong jual itu yang torang pe menu ah maka kadang makang siang makang malam dan so paling jarang skali tong itu <hesitation> paska torang keluar dari kampung itu so paling jarang tong itu makang pagi yah palingan makang siang kadang ma-makang malam juga <hesitation> so amper so tarada lagi nah trus yah yang lucunya lagi itu karena bolom pernah lihat macam macam menu yang atau jenis jenis makanang yang ada itu salah satunya itu ini <hesitation> apa de pe nama soto makassar nah kalu soto makassar kalu soto ini kan kalu di-di ternate ini kan <hesitation> itu dia pe ada daging sama ini ketupat yang memang tara pake santang atau torang bilang ketupat tawar nah pas sampe di merantau di-di jawa itu dia pe soto laen jadi nasi itu dong campur dalam deng-deng soto jadi waktu itu pas mo makang itu ihh ini soto ka apa ini ini <hesitation> jenis makanang <hesitation> macam apa ini awalnya bapikirnya begitu karena memang <hesitation> soa ada perbedaan to dari-dari daerah sampe ke <hesitation> di luar nah ada satu pengalaman itu karena. <hesitation> Saya pribadi <hesitation> bolom tau macam macam jenis makanang dan nama nama <hesitation> makanang misalnya kaya <hesitation> apa kasbi <hesitation> batatas kalu di sini kan dong bilang <hesitation> ubi jalar sebagian itu kan tong tara tau jadi waktu itu <noise> karena ingin makang batatas jadi saya-saya deng tamang pergi ke pasar jadi wakti di pasar itu saya lia itu apa bengkoang itu saya kira itu batata jadi langsung saya ambil jadi saya pe tamang ini dia <laughs> dia pikir bahwa ah itu bukang batatas tapi itu bengkoang jadi sudah mo bagimana lagi karena memang torang so rindu skali makang makanang makanang lokal jadi bengkoang me tong kira ini apa <hesitation> batatas nah selain itu-selain itu juga itu biasa kan kalu makang di-di warung warung begitu kan <noise> yang torang biasa dorang-dorang sajikan itu kan atau dia pe. <hesitation> tambahan tambahan torang bilang di dalam itu misalnya sayur sayur nah turus kalu di sana kan <noise> saya biasa makang misalnya <hesitation> di warung begitu itu kan <noise> kalu masih di ternate torang bilang ayam lalapan ayam lalapan itu kan did salah satu kita paling suka kalu campur di sambal tu kan kalu sana torang bilang itu balakama nah jadi sewaktu waktu pas makang <laughs> di warung begini itu saya minta balakama di mas jadi mas ini dia bingun ini balakama ini apa begitu jadi mas juga cari jadi saking dia juga pusing saya juga pusing ahirnya mas tanya sebenarnya balakama ini apa jadi saya juga pikir ih ini balakama ini apa ini dia pe bahasa indonesia ini apa begitu.